olong keta di lite weli nakeng manuk ho'o, biasa'n ho'o pika one pasar. Eme poli lite tong gah weli'n, cai one mbaru lite mbele manuk ho'o. Eme poli mbele'n nganceng lite kokor wae kolang. Poli hitu tong rendam le wae kolang nganceng nganceng keta gi kebut wulu'n, nair keta gi. Toe manga susa'n poli kebut wulu hitu lite tong ga cakur, cakur bagi ngoeng mese, ngoeng koe pisa lite one wa'in one lime'n, one tuka'n one bokak. One mai itu lite poli cakur'n neka hemong cuci, poli cuci lite nakeng hitu sampe keta mora dara'n poli hitu lite ga, neka hemong ulek bumbu'n. Bumbu'n ata kut nganceng pake lite'n nganceng lia, nganceng wunis, nganceng laja, nganceng laci teu, neka hemong agu ci'e agu eme ngoeng campur kole vecin. Eme ngoeng kole neka hemong na'a agu saung salam neka hemong gu saung jeruk'n. Eme poli sangge'r situ, kong tinang di sanggen itu's campur di'a eme poli situ ga pisa mpulu menit, eme telumpulu menit poli hitu po mulai lite goreng pake bawang, bawang hot poli iris lite'd goreng poli eme setenga matang bawang ga, itu di naan bo nakeng manuk siot poli campur bumbu'r. Me poli itu tong ga, goreng cero lite one api ata mesen, poli itu di tutup. Me poli telu mpulu menit wa ga cela lite ga. Poli itu nganceng lite hang gah, nganceng lite campur agu nda'uk kolang, eme toe'n kole nganceng hang kanang kaut. Eme cero lite manuk hitu nganceng kole lite tapa'n. Tapa one api, neka hemong agu campur kecap lite kole nganceng, walek lite poli walek hitu tong, eme telu menit walek kole, telu menit walek kole sampai. Manuk hitu mame eme mame hitu nganceng lite campur agu nggurus, pande lite nggurus kut nganceng kudu hang hitu agu manuk tapa. Eme toe pande manuk tapa nganceng kole lite pande sate manuk. Sate manuk ho'o cama kole neho tapa, cuma'n beda'n hia ga pake tusuk one mai one mai mpering. Olong pande lite tusuk me one mai mpering poli hitu lite tong ga na'a nitu one nakeng manuk hitu. Poli hitu cama kole neho tapa'n manuk, neka hemong walek neka hemong agu bumbu'n laja lia wunis agu ce koen nggurus eme ngoeng hang nggurus neka hemong tamba nggurus.